Secund mi al e propi ëmpurtant andé a l'üniversità perché cuntinue a stüdiié, t'ëmpare sempre dë coze pi pi növe e t'aprufundise lon che l'as stüdià ënt i ani precedenti e andé a l'üniversità a t'porta cume coza puzitiva che pöi al e pi facil truvé travai. La gent a pìa d'pi la gent ch'al e laureà che i auti